أفضل طريقة لي لبدء يومي هي إنني أستيقظ مبكرًا وأبدأ اليوم بشرب كوب ماء لتنشيط الجسم بعد النوم، بعد كده أحب ممارسة تمارين خفيفة مثل ستريتشنج أو المشي لبضع دقائق ثم أجهز فطورًا صحيًا مثل بيض أو شوفان وأقرأ الأخبار أو مقاطع تحفيزية لتحديد أهداف اليوم، هالروتين يساعدني أبدأ اليوم بنشاط وحماس.